اه لما نبي ندير كوباية شاي أحيانا نضيف شاي البابونج ديما-ديما نحط المية عالنار عالبكرج خلاص لما تغلي المية <hesitation> نحط نصبها في الكوباية ونصب عليها العشبة <hesitation> ونخليها لين تنجع فيها تلاتة خمس دجايج وبعدها نصب لها سكر ونخلطها ونشربها.